La Polonia ë një vend in Europa e ë dancë a la Repubblica Ceca, la Russia, di se jan cattolici fort atje e kam bes se një papë, Giovanni Paolo secondo, më duket, ish polaccu, ish polaccu e i thëshjën Wojtila per esempiu.